<hesitation> איך ווייס אז זיי קענען נישט פליען פעינגווין אבער זיי זעהן אויס ווי פייגל <hesitation> אויב זיי זאלן זיין <hesitation> כ'מיין אז איך האלט אז יא אז זיי זאלן זיין <hesitation> מ'זאל זיי רופן אזוי ווי פייגלעך.